Bibikely kaofa mifankahita izy kôa vitsika izy ake tsary tsy mifampiôroko zare kaofa fankahita zay vo kôa samby manohy làlagnanazy avy ake ankamarozan'ny biby hely mifampi- mifampiôrokôroko ô, mifampi- mifamihipihina karaha regny.